Netai yoimache kotunin chito ko suppose ko komacheingen atep atepto, tuk cheteptoi chito. Tara ingen atepenyin kong'etee komiei, ngotko chii nekararan ngotko chi nechame konerechi ngotko chii nechame kopaipai. ngotko chii ne nema nemachoriini. Chii nimaa chi nimaa nima nima nimatache piik alaki, kora koo kotara kochamin chito nema nemapokousin koyegi koyoitun. Tara tara tara ingen komwee ile chomin ako tarao tarakoma tarakomakoponyalilin kora mae kora yaimache kotunin chito. Icheng'e chito ne neripin komieyi siko ngimache kiiy kwalun kiit neimache komiei. Alun alun tukuuk tukul cheimache ngimiani akot kotaretini. Komutin kercheki kora koo komae kotomo kotunin chito komache ingen olinywani. Inai inai tuuk che teptoi ing ilonychwani, singotepche twani, singotepche twai ingen ile teptoi ano chichi. Tara yaimache kotunin chito kora. Ko chito neingin ile onamekei nema nemo nemopolchinikei, nemotep sotepchei sopolchinigei. Yamache kora kotunin chito icheng'e chito ne ne kisiku, neingen ile chame, chame cheiso, nepopendi twai, opopendi twai kanisa, ya yaimache kotunin chito kora icheng'e chito. Chito neng'om nengen ile opo opotaretikei yaimae kotunin kora chito icheng'e chito neingen ile, neingen ile neingen ile opo opo opo kainikei tuguuk che chekimachei che chesikchini. Yamae kotunin chito kora kotara kotara inge ingen ile, ki kii soman koit anoo. <hesitation> yo yi si yakasoman chito kotinye rapinik, chemuku cheingen ile puko puko taretini, yo yoimache kotunin chito kora komache ingen ile tara mautupche tara tara opa nini che chemakergei. Tara opa tiondo nemakerkeiyi.